Ehe iaho aloha da sy mahay magnamboaty loatry agn'io paty io, na pizza na patina <hesitation> raha io rehefa magnano anazy, de efa vidiko amy efa vita avao izy, ny ingredient avao no apetrako ambogniny eo de vita ny pizza.